हैर् द्र्येर् तु अमि सुलित् कप घनि उसे करो न जन कप मने अमि अगते कि करो तवल् खन् लवरो। सुलित् वेल्दुम् मोहैतो मोहैतो किन्तु तित्यौन् हूक् अय अम सुलित् वेल्दुम् भिज्ये थके तो घने इतिय मने। कि होल् ऐत हैर्द्र्येर् रेसि छुन्तु हितु एलेच्त्रिच् एद्स् होले एलेच्त्रिचित्य् ये लग होये तके अरु हैर्द्र्येर्। तु कि होल् एब मये यने हव हहे, गरम् हव हहे जोदु मने मेसि तु जोदि ओन्को इति जो गरम् हव हहे। अरु सुलित् किनि मने हूक् अये दिये जनि मने कोस्तोन् होये अरु एतो पास् मने पास् मितो दोस् मितो भितोद् एतो। सुलित् तु हूक् अये दिये ऐत सो एतो बेसि उसे को लियो बेह बुत् एतो एअस्य् होये उसे को लियो मने हुन्केले जोदि कोर्ब। जय सोजिये तित्य मने एतो यु हुन्केले जन् सुलित् तु हूक् अव लगे लदिस् ए बेसि उसे कोरे एतो।